Allor, <hesitation> sincerament penso che 'e creatur, <hesitation> so so felici in modo diverso, da oggi rispetto a cinquant'anni fa. Cinquant'anni fa 'e creatur nun teneven tutt sti distrazioni ca teneno oggi. 'O cellullar, 'o computer, 'a playstation, tutt sti pazziell ca c' stann oggi, 'e social media, Tik Tok che hanno nu poc fus 'e cerevell. <hesitation> Secondo me loro putevn <hesitation> ascì for, putevn ji a pazzià cu 'e creatur, putevn ji 'a fa 'na camminat, s' putevano ji a piglià nu poc 'e aria fresca. Erano felici in modo più genuino, in modo più semplice, un modo più autentico. Oggi invece sai, veren tutt sti strunzat, sti scimarie ngopp a sti cellullar. Sicondo me da 'na parte sì, so pur cuntent pecchè s' fann 'na risat ogni tanto quann vereno cocche scemaria del genere, sai veren 'e video divertenti, chill ca care 'a copp 'a seggia, chillat ca fa 'o ballett simpatico, però <hesitation> poi finisce là. È una felicità, <hesitation> ceh è è è una risata che si fanno da soli. Invece primm s' 'a putevan fa tutt quant assiem, pecchè nun c' stev 'a possibilità 'e verè sti cos. S' mettevn a pazzià a pallon, se ne jeven <hesitation> a pazzià 'o gioco d' 'a campan. Facevn tutt chelli cos che erano molto più semplici, più autentici. Ad oggi sicuramente <hesitation> hanno la possibilità di apprendere, di intrattenersi pure, non stando necessariamente tutti insieme, però secondo me era meglio, era nu poc meglio prima. <hesitation>